<hesitation> יעדער חי' האט א...לאזט איבער א נישט גוטע שמעק, <hesitation> סקאנק'ס זענען חיות וואס ווען זיי שפריצן קען שמעקן זייער שטארק פאר זייער לאנג, <hesitation> אין א הויז ווי ס'איז דא טשיקענס אדער א הונט אדער א קאץ שמעקט <hesitation> קען דער שמעק איבערבליין כמעט פאר אייביג.